Sai mwananə akɨrə chiwarən, chiwarən liwo birəbɨrənə ni dɨwuye nə’ə pɨta kɨl ga ɓwa shiwuye kin, amma ndɨ kɨsə chiwarən tsu tada mɨndəngyio nitɨn, ndaa ʒakɨrə chuwarən tsamagicha kaɓwa kaɓwa kɨlga shuwuye kɨe nə ni kɨdən ndagən nda kahaa bakin ndama dɨgɨcha mba madkɨn dag ganə kɨnə hɨcha pitda ka haa nggɨmaa dʒɨgɨchi amma youn mwanachi dʒaachi, dɨ hankala dɨhankala ndagən nji hədə kɨlangə shi dəmiye hichi ja akɨrə darangəkɨn chiwarən hichi sai ya mba mokin kisgɨye, gəgɨye aiba ka chiwarən dɨwuye, tsanagicha kala mɨndə kala ndɨ kəkəiye dɨməəga a wuye ka kəkəin ga jeikin nda shiwarən gɨrmaa nda chiwarən tsamagɨcha murə nəə ndi ələ liwo njichi tsamagɨcha tsu maya shiwuyekɨe ələgachi, ahichi mi nahantsu tsamagɨcha monkɨn murə nə’ə ndɨ kəkəiye nəə kangyi shichu, aa ndɨ kəakəiye nəə ta kangyi shichu, ɓari ma hichi ələgachi tichaa tichaa tichaa sənəchə Nda ələ Nda ələ shiwuyechi mbu aka ɓari machichi ələgachi hidəu nggam dɨkɨnə, ahim ga chiwarən sən tichi boyu matad boye hwayachi dɨ nggari, hiya nahan hoyengən dɨ haukala ni waikən tsu dɨ hankala ma malova’a dɨ hangkala amma ga nihitachi hidə tsu ndaa gɨmə’ə monkin him ʒadən tsamagicha ka maya haa mbagaa nʒakɨn, tsamagicha maye shwukəe dɨngnggachi woikin ndakin shiwuyekin mɨgənsən ndagən ko nji hədə kilangə nahangɨya kɨrə daran gəkin chiwarə ni, to him naha chiwarən tsu, dɨkɨnə ndagən a hin gən sən cha unau, him hoinga kam amma ndaa ʒakɨrə monkin dɨ hankala dɨhankal tsamagɨcha ka haa, ndauna lɨbə ndau, ma yakee ndauna lɨbə tsu yakə tiya nggɨməə jegunə ndau hichi tsu tichi waa ʒakɨrə, grini nggɨrtagachin nəkəm, ga rɨtachin nəkam fitsama monkɨn maa gɨugɨchisə, gɨi dɨ hankala madaa fa shine ruwaitu ki kanda yin. Hakinda rata to akini nji həɗə kɨlangə dəmiye njiikin, dɨkɨrə ayim gam sən mɨ pa’atta a gbarai ga hingaa ga ri moɨri timin boyu, ami kista yaum shi botamɨn ka ndandandaɓgɨ, hichi nji mɨ kɨsta amma atɨmɨna kɨsta, ka chiwərən sai cha nggɨmə boyukin kaha nji, dɨhaukala dɨ hankala gɨi jaaugachi hɨcha mbada kɨsta nɨngaa ka ha bwaana naha chiwarən tsu mata wai hin mɨ dɨməə a sɨkə wuyechi nəə dʒadʒad, sən kaha kɨshamɨn, hɨmɨna kəa kaha njimin ka girakin, gɨi ni jina je’əə amma tsu. Ka waoikne woyin dɨwuye sən kurəɓə chiwarən maa ahə’əunəngən ndagɨ amma chwarə nggɨngyioni nəə jaan nə ma mbɨtəngən, gam ka wuye kɨe dʒə’əmɨn rəgɨmɨn gatə, shiye aji gatə tsu lənogin kaɓwakaɓwa, him naha diwarən tsu hɨchin pɨta kala ga bwa shiwuyakin, daga bɨrəməkin nda nggarin, sə boyenga ka nggarin hichi nyo sənəkie nəə hɨdəngən, him nəhə ko ti mabilangənnəma ma feko ni amma nganigən tsu ka gwangngguangyin. Ka gwangngguangyin hɨchi tsu darrako ni amma tsu mɨnyagɨchi hicha shi nahaya aka muni fyakwan, hin naha mabilangən tsu hɨnə mɨ dəə jekin ndan ko ga’a tsu hɨnə mɨ dəə jekin ndan ko ga’a dɨgahagɨnə a himiu ka dʒɨkin digaha sarou, digaha belel nda dɨgaha konngoli kaha njimin ka tətə fegiye ka gə katakon hin ka jaankɨn gatə nggan ko tɨ gagina affnie mɨberaa ələtinəkin luna dʒɨ to gatə kam hinə mɨ je’ə nda mabɨlangən kɨlgaso wuyechi amma achi ndifəko makɨkə’ə tirə komu ko na dɨməəgɨya wuye ma’a nggam ta bwandɨvəgwaa horə maoha nʒa tsu ka kɨkəi lan dʒaa ta ka gə mbwannda, achi ka gə mbwanand dʒaa dɨma raa monkin luya rə nasara ka səə gaa, tigə, nʒau nda bwandɨvə hidə achi dʒigiye ka kəkəin ko daa dɨgu dʒaa nggam kɨsti kinkɨn nda ma yam kɨsamɨn, sən bundɨkəə haa mabɨlangən dɨn sen bundɨkəə munawaa həgɨye chiwarən dɨn ndən tsu chiwarən maka ha hətingaa macha rotin nə’ə kɨstɨnga hɨcha ban sən sərim <laughs> mayin ma. <hesitation> ʒə bugjamən hɨchinaa sən sərim ndagən, zhəənən ga hiɗi ɓergən kam ta ʒai ga nggɨryatta fɨtə, ndagəm mwanamir, nʒau nda ɓwandɨvəgu cham achi hɨka dʒɨkɨn ka kəkəin ka sə tsamanga nə ka shi hiwo wuyekɨn nda nggɨ gənfʒən, hini nahan ɨnəə muvananə timnbe takirə kin gɨi a hɨmwa dɨgɨna takira, amma kin, gɨ a hɨmwa dɨgɨna takira, amma ma ti chiwarən shigən hiu uran ləkadgən hɨn kpa’a manjichi hin dɨməə koha hɨmin ka gɨratikinkin te dɨwuye jeinə ndan, ka nyin ma njinə ɨnʒənyio, mu mbagana gənkin ga rengyitichi dɨ digən hiɗənnalkan duyəkə kaha njinə, yam ko ti kɨrəgən puyadi chi nəkam dɨma nji hoyengən, ta hoigɨnə kam yam koti yamgba huyehin hidəngən jeimə, yam gainə ahin mɨ nggedə nahaikin amma ma hɨn mi monə himi ura chuwarən him tsu mɨnhan him mi uran, ndən tsu ka kəkəin nʒakin masəriye njamin ke mɨsəəinəkin nda modəkərimə nda jejegibə nda tsu nji hoɗəinə.

Kabu raunə kɨsaunəm nggam ka ha ja’agauna chivarən maa hɨkin ma taɗa nggɨ ngyətələ ni, ka bu jaana chiwarən, yam ko ti ɓomingən nəə dəgamirna mɨ mony du alya dima ni jaaunə nda chiwarən lase sai mbu kaha njimin ka giratinkin hɨmɨna krya in da mabilangən nda shi kaɓwa kaɓwa nəə mwanima nggɨ wujechi ni dɨgbəa hɨmina kiya a hi, gɨikam shigɨya je’a huna rə mayam ko urangaunə, lo yam gamin amma maa nyi ka rəhoə dinəəkɨna wuye shiye pɨta mabilangən ma jeəgikin ndan, amma ma fɨtə ka girakɨn achi tsu ugainə dɨ orə fɨtə, fɨtə gratinə gabadaya, mati chinarən hichi njo sə bɨrəbɨrəmən dɨwuyə sai səə pɨtən wuraa tsu, ma hɨchinnə tsu ma tada tagɨna kɨrə lekodgən, hichi dɨ wara pitənchi amma achi nggam nda sə muwananmin dɨgba’a wuyənkin kala səwuyechi hichi mɨ tsamen hichi nyi nggɨbɨrəmən akɨrəgəkɨn, kasər muvanamin gabadaya mamina takira monkin mayen tsa’amin chɨwarən hɨchi muwaranə nggɨ bɨrəmən duye amma nggɨ ngyeta ngyeta ngyetə tiye dɨ gabadaya him mbagina tsaa nggam ngganəən, mbagɨna diməəkin ko hidənyyi.